बेंटा सबके बरकी बरकी जिउ होइसै आ बेंटा सब अपन बरकी बरकी जिउके मदतसे बहुत पिलुवा सबके पकरैसै आ जौन पकरले रहैसै पिलुवा सब उहे सबके खाके ओकनीके सब बचैसै आ ओकनीके उहे जिउ नारहतै त ओकनीके पिलुवा सब पकरे नासकतै आ ओकनीके बाचे ना सकतै ओइसे ओकनीके बरकी बरकी जिउ पिलुवा सबके पकरके खाएला प्रयोग करैसै ।